شوف، أنا نحب التطييب برا، الحكايه عندها علاقه بطبيعة متاع الوقت، يعني أنا مثلا ساعات نحب ناكل ماكله بيدي، خاصة ماقارونه سخونه محرحره <hesitation> حاجه تحفه، مثلا ما نحبش ناكل المقارن والكسكس من الريسطورونات، أما ساعات الواحد يشتهي رغيف وإلا يشتهي الأكل السريع عموما، هذاكا اللي يخليني نحب نمشي للمطعم.